Tomi heɓi kuugal jei mi Wala wakkati miɗon So miɗo heɓi jam, miɗo yiɗi waɗde caɗeele kadi naatude e waɗde goɗɗum. Miɗo yiɗi wiiɗde caɗeele kadi mi yeddi ko waawugol yi'ude leydi maɓɓe.